kua fosforo yamoendi vaera jaeko yaipiko jokua ivirarai jare kurai yambojiriri ivirarai jembei ipeva rupi, jaema jukuraiko yambojiriri rupieko jendi tuisa jukurai oyekua vaera kua tata